باهي, تمد البيبي هكيا, تنحيلو انتي الكوش الاولاني, تحط تحته بشيكر, وتمد اللانجات, تمسحله, و <hesitation> كان مسخ عالآخر تحاول إني تولي معادش لانجات هكا, وتحاول تحول تجيب البونو بالماء, وتغسلوا بالاقدا, بالسياسا بالسياسا, ومعا الشامبو والكل, وبعد ت <hesitation> ترجعوا عالبشكير, وتمد الهاكوش جديد, وتلبسهوله وتاخد نسق الاسكوتش الاولاني, والسكوتش الثاني.